Gwaɗa wuna umah kadewadkiv tidiya ewadkiv tabga wuma da naghka hankala dimin mako, da naghka hankala mako, da naghka hakala jibine aga jibine? Ah hulfn manyiya hulfin manynana ɗughwa nare? Ko ɗughwan buwo? Ah dughwana, da ɗow ka tundo kaman undhasha hkna tulaka ah gwada wuma lapiya ya ina noghla wuma snaka dine, snaka mine, makwawa ya ʒshiba waya ga waumalni kegh ndukine? Had baʒulkamdiyugiya? Naya wumaya ai ɗughwana hulfa makwa manyna hulfun maghga mangna ɗugwana auma a golma guda. Jebmaka ko makwa jbaghe mulwaya, ko makwa dabyengagha, ko makwa magha neche da ɗuts tawadkiva da jebka da wuna ya ah ambada sagangaɗa ko ambaɗa melaɗa eh ɗugwama makwa manya ahdine jebka da ɗob sirine ta ɗbasɗabaka srine <noise> agu jebka davla adine nda mine gatak yaghuwenkyene gataka yaghuwen suɗoko ana tsuka sra ma egahame eh ʒuguna manyan ami ne nogh chghdiyone? Ʒsha ʒshazsha ʒshʒshacheh dinana haɗ gwadmech u wo ah ehahaɗ makwa mahyengin ahdiya koh hahd makwa dahyenyinahdiya. Ko haha makwaminahdiya makwana nece dadʒov tewadkiv maka jebl da ɗob tsra makwiya ta labla kafklalahaya gwadghgame nahan ma da dobhange uʒanga manyanan keh hankalimi da jamatyama makware ko jamatabwo? Haha ɗaf maghgambinre ah we ʒshbinan dinane? Aj agha ʒshbina. Eh manye ʒshibine <noise> ɗughwana aya eh kaɗabache ai almanaɗ maghga manya alman maghga manyena, nahanye da ɗabaf tava dkuine nagu da hogtmelha damdiya nda kagha, nda jibagha gujebe hahaɗ ʒuguna manyene shikeh dahdinana neh hahaɗe eva dkivae hadu re? Ah ewakiva de, ah ah vanwudal tmainye tuna taw dʒve makunana hɗikachna hahadund amdiya tharataka ku thalanta. Amma hadu wa ambaɗa toh dʒaɗʒa kivegh abiye nagu gwaɗa jeb da ghva mahinye <noise> nda buɗa, nda mlatuta mbata thna maghga batanye kana jabka damoge vita lablaka kana magka mahanye dakorhang uʒanga man yimnana ɗughwana anvlal makuna ahdine dʒagha melha dan tobaghune awabada shkebe. Awabada shkebnamnana harzaka da ɗats lalmama kaljeb damdiya langablaka lmanaghna davlawatal fite ko vuk hasha ko vuk tala, da vulawatal fite ko vuk hasha ko vuk tala, da vulawatal en gargla makw ɗughwanaya ah vuk tala mada vulawatal. Toh gu ksat fita wuma da ghpthka thaha nda wogah hasha nda da data nahang ghuʒa allenjiba gha jebna da thgh ataftada kakɗal vita sulal ghuʒno thavthagal gnawaghe nagu da vlana fita ah fita vitaya? Daghunal dan luma awafksa markwa mbaghan nagu jeba makwaya dam luma ghun ghunala kuksftam kaghma skwagh tmakw. Ahdiya kda na galkama la dallo, nda mamo, minm zale nda minin mako kakɗakum gwaɗaghun nagu klataghu ghawalaghun skwagha eh sangasal makw manya ʒguma many khuta. Tuhla naya ghvaɗa, ah ɗazaɗe, imada makwki tof thmang tan alambinin zale, ʒalki tof thmang talambinin makwa da nzukaghun ɗughwana ndalahanya, ha tshura naya vayawa makwnah tuhogho sangasala ah taghasɗoka labla da maghgan dine vaya ha duhurya da diɗinga wa na da harʒa da qigaghvakum kudkada amma chada hura melhamdiya kam-kam-kam melhahaghumandiya hadinada igawataw shemtukaghun da uan kun ʒshihe har uʒshenaghun kuma da womkun mahang naye walqva gwada wuma umana muhinaundiya unda ɗghwan ndʒukaghune shine da wumala ha ndʒikaghum ɗughwanawa wa wakivinma hakun dagor moguwa har damog wakivanu. Amma ga. Ɗughuwama ndʒukaghnkam ah na ɗakaga da wumla shine ndʒuka wuma ʒan daskwaghamung dal pdaka gwanɗa gudaf talha ʒman ndana, da fal ten gurva, da loghl hmpa, da ksal inda anang en gwada wunangene agu hupe dahaɗe nmakwa manya alhen din dahaɗama shkebe, kaghun gulen jeb dachwa gu mug mandan vitaya, gu katsuda thathathathakum tundo bahaya dʒagha nda mama hang. Thalha tha tha kagun tundo nda markwambaghun saso valaralen kaghum juyakun tagha mala haya nda nʒada, ina mandangaya bog nda bogi naye gwada wuma samogal amma wuma ɗakamana, eh wesna tumuʒshin ha ɗakoni. Wuʒshihe jebe eh jeb danu da wumalo hamelha mɗiyawo, haɗn gra dadhamdiyawa haɗ toh mbete wuma da maya vata ghɗiyi? Haɗn mwumarha maya wai. Naye ndʒuka wuma wurka nda nʒuka wumaya ɗakana shne gargra gargra ndʒuka uma warka nda ɗakanana, umala wurka shine ɗughwana amma inala ɗakanana warla mako nda dhule hin hasha ah palya pahyapahyal tewe rurgala ah ah labal da ɗots markum manye luto dawa jeb da ɗots weh samog tana wurki? Haɗ nayau seya ɗughwaruka lura ʒamani ngane da wurka nda ɗaka nana shine kyagavakyaga ngane ai. kuhla nana gulenga kukda basa ghve taghvala, nda ʒɗafu shine snal bah ɗakamana ah dawa jeb don en abuja ah dawajeɗ den yawo dawa daga den mutaka nasare far-ʒasral jeben tandra jeben jilgil tdwana weh sra tuma ɗakani.